ඔබ සැම විටම මා අසහනයට පත්වන විට <hesitation> මා සතුටු කරන්නේ කෙසේ දැයි දන්නවා. ඒක නම් ඇත්තටම <hesitation> මට පුදුම සතුටක්. ඒ වගේම සැනසීමක්. එහෙම මිතුරෙක් ජීවිතයට ලැබෙන්නේ <hesitation> හරිම කලාතුරකින්. මොකද <hesitation> අපි වටේ ඉන්න හැම දෙනාම දන්නෙ <hesitation> අපි අසහනයට පීඩාවට පත් වෙලා ඉද්දි <hesitation> අපව තවත් පීඩා කරන්න. අපව තේරුම් නොගෙන <hesitation> අපිට දොස් කියන්න. නමුත් ඔබ කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මං ආතතියට පත් වුණොත් <hesitation> අසහනයට පත් වුණොත් <hesitation> ඔබ හැමතිස්සෙම බලන්නෙ <hesitation> ඒ <hesitation> තත්වෙන් මාව මුදවල <hesitation> මාව ගොඩක් සතුටින් තියන්න. මට සැනසෙන්න උදව් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ මට හොඳම මිතුරෙක්. ඔබ මට හොඳ සහෝදරයෙක්. මට වෙලාවකට ඔබ පියෙක් වගේ <hesitation> ඇත්තටම ඒක නම් මම ජීවිතයේ ලබපු ලොකුම ආශිර්වාදයක්. මොකද ඔබත් එක්ක එද්දි <hesitation> මට දැනෙනවා මේ ජීවිතේ මොන තරම් ප්‍රශ්න ආවත් <hesitation> ඉදිරියට යන හරිම පහසුයි කියල. කෙනෙක්ව තේරුම් අරගන්න <hesitation> කෙනෙක්ට ඇහුම්කන් දෙන්න <hesitation> කෙනෙක්ගේ හිත සැනසෙන වචනයක් කියන්න <hesitation> හැමෝටම බැහැ. ඒ අතින් ඔබට <hesitation> ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා <hesitation> ඒකට. ඒකට මම හැමදාම කැමතියි.